Munet me pas lloje t’ndryshme t’peshqve n’venin tem. Nashta prej 100 deri n’200 lloje. Pëllembza osht 5 dej n’6 kg. Mlyshi mrrin deri n’5 kg edhe jeton deri n’12 vjet. Perla i mrrin 3 kg edhe jeton deri n’18 vjet. E heshta jeton deri n’40 vjet.